د نوې سیارې فضا، چاپېریال او خواړه ټولې ستونزې دي. زه باید د اکسیجن سرچینه پیدا کړم، د محلي ژوند بڼه وپیژنم، او د یوازیتوب سره مقابله وکړم. له ځیرکتیا، وسایلو او ټيم سره د باور له لارې، ژوند هلته ممکن کېږي.